Ta ye choko á, xi tɨjnɨ nuui iyo te ta ye lo ini ní nka chi na kuu ye choko kue'e lo iyo nde'e tuuña'a, líi xi lo iyo kuu tɨndɨi lo ta nuu ye ñu'u nka lo kilejniñoso á, a nde nka kuu nu lo lava'a ní nka ixi lujua <hesitation> ye choko kue'e lo kueti te iyo nde'e tuuña'ai. Te ikakai naá kuu ye choko jno, ta ye choko jno kua'a nka ta, tɨndɨ lo kivii ve'e, lí tukui xi na <hesitation> ña kua'a na kuna-iniso, na nka ndee nka lo na koo ve'e naá xi kukee níi, te kaai litaso á, a livi. <hesitation> ndeyu nka na nka kuu ye ni yeeso a ne'e nka liko livi kue aciti naá, a na nka naá te lujua kuu tɨndɨ ye choko naá, lo vei te ke'ei ve'e naá ojna. Ye ɨka ka ye choko lo ini nchi naá, kuu tuku ye choko lavi, lí tukui xi lo kileva'ai ixi, te lujua iyo xijii. Ɨka ka <noise> ye choko naá, kuu ye choko lo nduu ye Chikatana, naá lo <hesitation> tuku livi orre lo na ino ye lavi, te lo, <hesitation> te lujua tajna'asoi te yeesoi, te ajnu yeei. Te ɨka ka ye choko lo ini nchi naá kuu ye rrieru, naá xi iyo ní nuu lo kua'a naá, te nda ja'ai lo livi lo iyo kuu tɨndɨi lo kaai ta jnu-tataso, <noise> na nka kuu ye neva'aso te yekuāā á, lo keei te iyo nde'e lachivii nda ja'ai lo lujua ñatu kaxii lo koo nka ɨ́ɨ́n plantaso naá, xi vei te yekuāā á, yeei, ni tūū nka te kuenda ndɨ ndɨ nka kaa ta ye jnu-tata naá, lo vei lo ijlo nkai nda'ai naá lo ne'ei jue'e lo kaai naá, te lujua nda ja'ai lo nuu lo kua'ai naá te yekoyuku ñe'ei, te ñe'ei naá, xi kui'ya wa'a lo kee ta ye'e jnu-tataso <noise> naá, a Ɨ́ɨ́n nka ye lo ituso lo kaaso naá, taka nka chinana nka ituu nkaso naá a livi yɨjɨ nka chiyɨjɨ naá, lo na jani-iniso naá te na kee livi ñe'e ye choko naá, ituu nkaso yukuya'a naá a na nka kuu ye lo ituso naá, te na lakeeso ñe'ei naá, te kui'ya wa'a kuu ñe'e ye choko lo kuu ye choko rrieru naá, lujua nda ja'ai, te ye nani nka kuu ye choko lo ini nchi naá. <noise>